Kande tradisional apa ku purake deng acara. Yang pertama tu ke kande berat bae kapurung yaku ka kapurung barasa leu tuste proses pembuatan kapurung palagi jolo tabaro. Mane alaiki wae lassu di parokkoi digarum to sampai susi kapurung mane di parokko mi to <hesitation> utan, ya utan keroko tu utan digarumi. di parokkom to <hesitation> apa pole sangnna. Lada <hesitation> puramu di campur-campur sula bumbu. Mani di parokko mi sule tu <hesitation> utan digarumi to digarum udana sala bumbu-bumbu na to mane aleng ki bete ki den bete majuku manu kajuku manu dikende surasaliu abis tu proses maena pembuatan na kapurung. Kemudian ke beppa tu ya to barongkomi na kue bou marasa leu le ku kapurung ku apa te prosesna. yato karena bema marasa etu burong. Iyo anu acara lai tau botting to to botting pasti burongko sola kapurung sola <hesitation> deppatori si baliu di palenna raung tu kapurung karena den acara terkhususna to jo kapurungna karena marasa to tu kapurung memapa kande khasna lu to. Apalagi ladang, denmo betena denmo juku'na selesai deaki.